ما أتوقع إن الفن يكون له تأثير سلبي على المجتمع في أي وجت. <hesitation> و يعني الفن معروف إنه شي له علاقة بالرفاهية، يعني مثلا الرسم تفريغ طاقة، و- وفيه ناس تاخدها مثلا كتجارة، ف <hesitation> كده.